Nyaku naan rinte wewene wo naan rinte tuama. <hesitation> nyaku waktu ki kimaweng nyaku kan tou wene ti waktu kami masu sian ya musi pelajaran kupe kurang kelakuan tou wene, o ure kemi na susian karena nyaku ke paat ku sa tu kumaweng mu ke tawak naun kelakuan na kurang sipat na jadi ke rentean nange nyaku wowene wo tuama nyaku mawe na sehat se rinte ku si tuama wo- wowene. wangku mo we si rinte ku tuama tleh, sako mangelek- <hesitation> sako mengelek tou wene te musi se musipe, se mu sipe pelajaren pe kurang kelakuana karena nyaku sebagai orang tua ke paat ku kemu sa kemu kemaweng mo kemu musti maleo leosan dei makoro le kumaweng ange wesi misalnya ni kore ken rinte ku tuama mao- ma we- we si tou wene Kura ken nyakus papa mu pa sigi sigi ni wia wenua ma we conto ki wenua wo niko rinte ku kumaweng ae ne paapa ma wewe si tou wene gaga den tu, itu dai gaga. jadi sako kumaweng niko musti mengelek si wowene ti, ai ko u kekayaan po pengeleken. um sipat, um kelakuana kura, sya sya- sya sya leos kepaat namaan se pemesanan, wo niko juga rumenem si pemes si tu'a na ni tu gaga ni tu mo pakua. sa ta mengelek <hesitation> tua wene ka pa ko mengelek si tuama, musti mo mengelek um kelakuana gaga. pe ndon ta naan garam- naan garam muaran gaga wo saka mo ngemawi lako <hesitation> ma tu'a lako naan rinte kemu kerintean namu se rinte mu kan me elek- me elek kurang kelakuan mu sako leos wia si tou wene mu ma si rinte ti teng tu sako ma siwo siwo lewo, ma se rinte lewo, tan sako leos ma se rinte ti gaga man leo leos mangkela nera. jadi nyaku ma tudu ma, nyaku kan tu'a ma tudu man kurang mungkin welangen ku pengalaman ku waktu dulu Pa sesiwong ku mangke mo rinte toro tu mundu tura kegagaan sake mu ma muali mo kua nera mamuali- moma- mamuali lako satu <hesitation> rumah tangga. nyaku ke paat ku kemu rinte ke gaga lako ko tuama si tuari mu wowene. manci tuari mo wowene, sya sya di naan no dumiwa wian cia kami juga tu'a musti kumenal si tuama ti, meno- me- wen- mende lakos tuama ti lewo ma we- ma wewe. jadi pakeweng ku nyaku tu'a sake mu masu sian ya ma su sian pelajaren kurang kelakuan ai mangko mikir man kalo sengen dosa kemaweng mu saku maweng tleh akat peka ke tau tau- akat ke tou touan. akat keabisan um- um ke ai iya an nyaai. jadi sata pe ndon tapa mere merenang ne tou pe'ndon ta gaga si kita mu si ma siwo um ke gaga an pe ndon tale s <hesitation> Ya nyaku ko talo so terowek ma certia, jadi meka anu men gaga slalu ku ma tarem gaga gaga, se rinte ku kan memang gaga. maksud ku kelakuan um kelakuan. serati gaga sa si wowene cantik, tan maksud ku um gaga ti'ii, sa ta meta u ma siwong leos, gaga manum pasungku denta. jadi ni tu man patudu kolakong we se rinte nyaku juga na no puyun akat se puyun pa tarnem ku pe'ndon sera leo leosman uni do mera ni tu man.